نوض الصباح بكري، <hesitation> نفطر، مبعدا نمشي نـ <hesitation> نخدم الشغل نتاع الدار، باش نقي داري و نـ نغسل الماعين و قاع. و مبعد <hesitation> نوجّد الـ <hesitation> الغدا نتاعي، و مبعد نقعد نقرا الـ قرايتي الـ الأونلاين لي راني نـ الشهادة لي راني نوجد فيها أونلاين. ومبعد ما نـ نكمل خدمتي أونلاين، نـ <hesitation> نمشي نـ نتغدا، نـ سواءً ندخل نقعد نشوف فيديوهات و لا <hesitation> نقرا كاش حاجة، و مبعد نقيّل. <hesitation> و بعد المقيل، نوض نشرب آتاي و نعاود نولي نكمل قرايتي و لا ادا عندي خدمة <hesitation> في الكمبيوتر نقعد نخدمها. و مبعد نـ نتعشى و نرقد.